wodi guduma, wodi zarto, wodi labbe, wodi flaya, wodi shebur, wodi banowo, wodi gasirgar, wodi jabbirgal, modi manjagara wodi booo almakashi